Namukaga kiraoko kia thaa ikumi na imwe ngiukira githie riku ngitega maji riko makiriuva ngithie gukama, ngiuka na iria riakwa ngikira varia mbekagira ngevira kuria viraga taoni ngevira na ngioka thaa imwe na nusu ngitega cai riiko ikkivia caai yalikia kuvia tukinyua ngeosa ndoo ngikiria ngombe mai ngiosa nyaki ngitanangia nauma vau mbukaga ngiosa kiroro giakwakiroro ngithie majanire ngeketha nginya thaa ithano na nuthu ngevia facto kivondari twagurirwa ngiosoka ringi mucii ngioka ngi take lunch ngiosa landi kuma kuria lanji ngiiva ithaa igima ria gwikira thii ngiosa kivanga na kuthie gusaria nyaki ya vucio nundu riu ngariga kusalia nyaki ya rucio ndingekavota gutonyela majanire kana donyore. Kahowire na thie ndimalime lime. Nyambaga kumenya okoro wa ngombe mbeleya mandu maria monthe tondo iyo niyo ya mbele ngikathie migondari iyo ingi nauma kivwai yakinya thaa ikumi na imwe ringi ngithie ngikama narikia gukama ngirira iria ngithie ngikama narikia gukama ngirira iria ingi kawaida wa varia viranga ngicoka ngioka ngiambiriria kuruga supper narikia kuruga suppertukilia riu thaa igiri nie nilio ndisaga supper twarikia kuria supper ingi tukivuruka vau tukiona Tv news vau tugeiterera irio imarire ivari niketha mundu athie akamamie